Biasanya keluarga ek dedo tuyang ek um akan na' ca um nak edai lah ma ake nak nak um nak cake ma ake nak nak pe eda hadiah me ake ti peda pisu jak tiga me ake.

Ya tiga sik ke lepo ilu ti ja na pegayeng kuak, ya na gotong royong ban dau ilu kidi, lo pak la tai no'gan na kuak silaman gayeng ji'ik, ya yak tiga

ake nta paham ake nta tisen iu ja aset ja mu- ake mengata pisu tuak ne mengata iu de soalan du nak ki beng ngata pisu nta paham. pet pe ilu nta perlu kumbin menjam isu Kenyah ake ba cok mabi ngaban nai kenai ida kawang de na pa kumbin dau ko

<noise> awai, nta pe ilu tesen iu pengoman da ilu nta okat oman pe to. beng ilu oman mung ne tekak iu pengoman da du pesak nta pe ilu milik milik. ley ne iu du nak ja ilu oman nta pe ilu mencam milik pengoman.

o pinjaman kecil kecil boleh memba- boleh sukat um tolong leto leto da obak ke pekalai um oyan kedai oyan kuih na ja pa sik pe um sukat um membantu leto kampung ilu meka pe ida ke pasen sukat ke pegayeng mita sin mida tengen ukok ban oyan kuih juan ke sada janan

um bunga ja ake ta’an minggu ini ja na ukok ban pula um pula ja ake ta’an mingga ja ja bunga ro- um bunga raya um bunga cempaka da da ake ta’an kak sada janan

um ilu perlu surat jah ilu perlu gampang sukat keto surat beranak la, IC, uban um kad pengenalan ilu perlu masen tanak ilu indon jap ilu tangkep ilu jap po.

awai nta pa ilu tisen tisen iu teknologi yak ilu peketo pate buk ka ukok ban edei re di telco Maxis de je Maxis ja le te ja ake majan pakai pa

um dalam adet me um uban me lepa ngalan Kristian um ja nubo kelunan dak matai ja na pastor pastor dak latak um da na ca ke tubo tubo ja matai da

na ki ja ake nta un iu iu tapi ake um edei la bersyukur uban ake un tuyang yak tiga keluarga yak tiga de dau um un kata ngelinek ja tiga meka la

um] dalau sembilan belas sembilan ba- sembilan puluh s- dalem sembilan puluhan un lepa du edei pesaliu barang sistem barter ban na’at du kak sejarah. na ki na lu meli men sin me ligit pakai bank pe te du pakai kad pa du bayan.

<noise> awai engke pe un tekak le panji panji du pe aie ya ya tekak le ketai du cereta da' cereta tega pe to nta pe ilu pernah te ti panji panji du pe ya tega tekek le cereta ngan du pe nta pilu tai palo palo du pe

pengelan ina ake nya- ngelang keneng Tuhan Yesus ake agama Kristen ake ngelang Tuhan Yesus je man udip e ja uman ake nak pengagat me ake cin tading ida abe nei latak naki na ake alak uban kerana Tuhan e nemuto udip e nemuto men aset e

<noise> um dalau ji abek un lepe <noise> isu de ilu keti ke dalem sekola cuma bahasa inggeris bahasa malaysia okok baan bahasa arab bahasa cina dek <noise> du utama kek negara le kai le beta kek Sarawak <noise> nta lepe un isu dek ca ilu sokat ke' pisu ke dalem kelas.

um dalam pengelan me nta me edei um simpan um barang barang du ja lepa matai me um edei la me berdoa meka um cuk Tuhan nak penguat me me ja ja masih um mudip dalam dunia ji

un ja na mu- muto men e tai tai masat kenggei kenggei tai matet kujau ngan tai kak pasen ngan tai matet du kenggei kenggei ngan tai na’at tuyang masat kuak ngan tuyang

nta pa ilu un de ukok le ketawa kawak ke teknologi ja. ja sek le pakai le mung uban le nta pa ilu menjam kidi kulo. teknologi de ji tiga du ia’ pakai ja na ji ca de dau kuak kuak le bada tiga mung

buk ading da ake masat taket tai bu’au ke kam- tai ke kampung me nak ki na nak ki na me pakai kereta pakai un pa da pakai um muto tai kak kampung te un pa da pakai lori sukat ti nggin kalen kak kampung un be de un amin batu un ake odai obak de yak un asat je tiga

oka ake sukat ke pekalai ca hobi mading ja na ake obak pekalai nyatong oban ake nta menjam nyatong lepa ja ake um obak na’at edei obak na’a du nyatong. jadi ake rasa nyatong adalah ca hobi ja ake kelo um kelo ke pekalai lah

badak me eda kulu ayen taro ke du, ayen me'a ke du, ja ayen nyekiat du ayen pe'a pe'a du apan du nta me'a ilu janji ilu tega ka'ang du peserepik. un pengoman ilu oman kuak tega boka okat ilu nolat ilu petolat.

Nta le pa sukat tekak ke pedagang iu iu ke ji nta le pe un modal apan le ca pegayeng. Mung sibuk tekak ke dalem gayeng teknologi di tekak le. Taga mempam jam nem ti kerja bio te tempat kerja ilu te kadang le pabe tujuh setengah boleh pe ilu cam tempat kerja na pukul lima abe ilu kak amin la’a jam lime setengah um nta na ilu sukat tekak na iu iu na nta na ilu sukat tekak pedagang

nta pa e tisen iu ja du nak suti kak dalem isu Lepo Tau beng ngata baca ki na ngata pisu kado da ake nta tisen beng ngata ngata pisu na. na bo na nta tisen abe ke tisen inu inu ke le ne ke ji ngata du nai ke tuyau nai kawang

um ca dagang tiga ja tiga ake kelo un dalem lepo me ja na um edei um ukok sek bak ake rasa bak ca adalah ca dagang jak tiga me leto me lepo me uban kado sek leto leto Kenyah Badeng um ukat nyulo eno meka

<noise> meka lok teke ke sekolah re tega alik alik ne teka teknologi ukuk ba'an internet tega alik alik tekak <noise> da' ilu keluk ke pekalai senang tekak le ku'un teknologi ja ka sekolah le. <noise>

awai nta pe minat edai pelakun deda selebriti di beng obak ngening dek ke edai nik bekai ntik obak da baca katuk Tuhan da ake obak ngening aka da selebriti ja alek alek dau da pulik pulik da nta ne leko baca da

Ja warna ja ja ake kelo ja na warna bala ngan bileng saleng putek da warna kegemaran e ja.

ake belajen ake peni- penisen ja ake um beru ake alak dalem sekula ake menjam baca menjam nyurat menjam nak surat cinta envelope yak cantik cantik un wangi nak bedak kidi ja sek mudip de buk ading dei. ja pa pebo bo sekula ja menjam nak surat cinta meka ba na tuyang.

um Ake rasa taun ake pernah ta'an cen cen ja' biuk kata amik ki. Coma ja ake rasa um cen ja' ake nta obak na'at jane edai um edai iu suwi.

um kado kulong dak du ti kak lepo me yap asu kulong buin da sek du ti kak kampung ame nta un dak ca la’a ngulong atuk un pa da ngulong atuk tapi kuda usa tuak dak du ti na um mengulong buin

untuk nading ca dagang dalam negara me um nta pe maan ale senang pe uban kado sek um platform platform ja ukat du guna uko sek TikTok Instagram da Facebook um cuma okak le obak[um] ti dagang jak um nta pakai alat alat alat tek- teknologi di ida mesti un lesen la untuk un ca tempat me men ida bedagang kak len de

Ka’am uban e me habis sekula mung mung kerja sekolah na ake nta menjam ti dalau e sekolah re. Mengata jawab ngata ne ngalung iu’ sek da nai ne baca kadang pa kuda liwai soalan pe edei perkataan pe ilu nyurat ka. O le nta menjam ke pisu nyurat ka mengata ngata nyurat.

um dalau dalau dalau le sempa tekak te ke talipon cin na’a re dalau dalau le um un mading un talipon ading da sa’e tekak le awak le sukat pe- um pepita ka’ang ilu kulo kelo ke jumpa kawan ilu pun senang kelo ke jumpa tu’a le pun senang

dalem udip ek nta pernah ek undi, jukuk ek nta ek kumin pe sik du ngundi nta pernah tai nta un peluang tai ngundi oban ek dalem ceng ngadan ek mudip ne nta pernah nik tai ngundi beng ngening negening du tai undi tuak.

um iu ja patut ilu ti untuk un udip ja muat dedo magat ja ina jagak jagak iu ja ilu uman lepa ja nengayet tai um exercise oban ja je' okat bantu ilu un um un osa ja tega

muzik ja ake obak ngening ja na muzik da um ukok ba'an nyanyi Kristen ukok ban ti kanjet obak ngening um det diet abe nta pa kumbin menjam ti da po obak ngening tuak ja sik udip le dak obak obak jadi penonton di

un un ca kereta Bezza ja ja na ake um pakai nak ki ban ake tai kerja malai ke tai sekula tai pa alak sadin e um ulek sekula um pakai Bezza ja ne

um buk ka le tai kak uma te di, na nta na pa un um line talipon le. nai pa ilu ulek ke uma um ja na be’un line la’a. meka lu te kak talipon ji na’am na’am nta line tai kak cin na’an cin na’an tanak ta.

pekalai ida cin dumit na ayen ayen selepo ngeneng du. pekalai pekatuk ida tiga tiga apan apan de nyelepo udip du. petuyang tiga le ngen du apan tiga tekak ngen du.

anak dumit ida kepekalai um mewarna pekalai warna ti ca dua telu empat um ngan ti ABC cen da tadika na ida kepekalai ti satu dua tiga ti ABC apan de menjam baca ja pa sek pasen anak dumit ja.

ukok sik ake ji um ake lebih pilih adung kak amin la uban um oka le adung kak awang um k- kado tekak cin cin jak nai nai edai nai ngenyeng ilu jadi tiga ngelinek kak amin

awai nta lu tisen ja. nta pa lu tisen tisen adet du ke lepo bio. juk ko le nta tisen.

ja je ilu te menjam penera na. ia’ ja tau lema ja na ja tau ilu kenera na me ilu apan le nawai ya kidi ke pun tau iu nggei tisen nta le mopet ilu.

ngadan anak dalem lepo tapi lu tisen tisen sik udip anak nak ki talipon ja le ke te ke tuya tuya ta’en

taen ilu kuyan. ja sek le kuak pepo ujok le te kini pa ja la sek nerenak le samput e.

Lenga tekak uma na buk ka tuyang le mejin ilu cin uma te lenga tekak dalau le ke ja bimpin tekak le ya po bukan majan ketai peselai.

adat je' ame pak- pekalai ia mik pekalai tentang adat mudip ngelan teneng Tuhan mudip lemoto sabayang apan le nta tai cuk keneng Tuhan apan le lemoto ngelan keneng Tuhan utamakan Tuhan ka dalem kimet le apan le nta tei daro tei labok ke penyalak ilu lemoto ngelan keneng Tuhan iu de ia ilu um

paling tai kaunter ti kak kaunter matet IC ngan iu sek sakit le. po ja tai jumpa ida ngan ngena ida nak ubat me ilu.

Tiga ale sekula ke lepo me <noise> nta pe un iu iu sik pe uban nta ne pilu sekula dai nta ne ilu tesen e keji. ke tega lukte

dalau iu’ de ake kelo jadi tukang masak tapi nta jadi tukang masak meng jadi tukang masak kak amin tuak me keluarga e. na ki ake kerja ka kedai makan pun uda cukup bersyukur uban le sukat jane sik ca bidang ja Tuhan sedia me ilu pa ja.

ca program ja ake malai ngening ja na program um ukok sek program um promosikan Malaysia untuk um du du ja nta cung Malaysia.

awai nta pa ilu menjam pekimet ja meka kumbin kumbin pa da edei me ilu menjam pa ida pasal da nta pa ilu menjam menjam ke pekimet

Takut tekak kimet ilu ba ketei masat taket cok kulo, uban lou takut ilu tai laru, bek ukat ake masat telalu ba'i, takut tuduk, takut yu-yu pa jah. Ja ja yak juk ilu petakut , takut tei cut tuduk , takut ilu tai petegok ngan jin jin yak ca la kulo

dalau me sekula re oka me ti awen oka me nakal nakal memang du metek ame du sedia na petek ukok ban ukok cigu pulou bekading di ia' metek pen ani lu ponteng nta tei sekula ia' du metek pen le na. na ki ey nta ne du meka ayen na du ti keriut na nai ne de latak serang guru ja sik du naki

um balok la cen niat balu kelo tekak ke menjam sekula le. Obak ke jadi guru ba na di enggei pa ilu ukat metuk sekula le. Ia’ na pa ilu kuli ne po di.

talifon bimbit naki memang ca um ca ca kepentingan la un- me ilu uban ilu ukat um talipon tuyang le ja cu wek wek da wek atau amai amai ilu je cuk. jadi talifon bimbit ji macam memudahkan ilu la untuk ilu um tisen um denga tuyang le

uban uban kado asid asid cin asap kilang ia’ oyan oyan awan menjadi silem

ame obak un dageng ia' tiga ka dalem lepo me apan sukat oyan um meli keto keperluan penguman le ukok ban sik le oyan amin un pekata lu meli oka le nta kujau un peketa lu meli meka pa un bicing usen na ka tei kata le meli ja sek pa ilu obak dageng ka dalem lepo le

ji ji tekak le pe toh nta pe ilu menjam tekek pejagau. enggei tiga tiga tekek sek le nubo ilu je pe ilu magat magat tekek. nta pa ilu un tekek idi idi tiga idi ja’at ja’at tekek.

um wayang ja ake kelo na’at kak TV ja na dalem TV ja na cerita Korea uban ake obak ake na’at cerita Korea. jadi okak un wayang dalem TV ja ake obak cerita Korea meka.

ame bu’au cin pekading na tai cin penguyan na nai ke Long Moh tai kak Asap te tai kak Long Musang nai kak Long Dungan lepa ja nai kata me na ki na ja sek asen me udip me cen mekading ni masat taket. nta un pakai kereta masat taket

um teknologi ja sukat nggin peniaga me ilu dalem udip le be’un iu iu e asal ilu sukat ti na asa ilu sukat metek iu ja peniaga ja ilu kelo ke ti ja. be’un iu iu uban metek teknologi ja.

um nak ki tiga tekak usa e magat tekak le cuma kadang kadang ja jaten pa te ke. uban sio edei um okak e jewen ka okak e terlampau pana jadi usa e akan jaten

mung je kulu sen ti ni te ke ilu pete- ilu ni petegok pe te nta pe ilu milek milek te ke iu pa tiga tekak tiga tekak ngan di ataupun di milek milek tegok tai le petegok. kuak tiga mung.

abun abun ke tanak me nta pe mentem ale nta pe de tei um putek beng tiga tiga na tai ke pana tai ke tau tai pa ujan ja sek ke lepo kata me ngelinek cuaca tiga awang ja tiga

nta nta kelu metit te ngen du. bu kak un pet ilu pekalai pekalai sik ke metit tengen du uban ketit sampe ja tuak ilu kimet metit ngan du. tapi lu menjam ti o po.

Dalem lepo mek dak nubo um tai matai ja' sebayang tai matai um pastor gembala mek da' ka' lepo mek um peng lata' jah sek ka nubo pematai ka' lepo mek

lepa nget tau lepa le pakai ia' muek pe la. pah pakai muek meka na

ja' sengelaya tekek dalem <coughs> dalem udip ji dik jane tai masat masat ngan toyang le ke <noise> awang te, ja je' tega tekek tai pengelonyai pengelonyai ngan toyang toyang le ja je tega tekak cung o'o le ke ngero'ong ke amin.

awai nta pa ilu iu ja tiga me le ke muek ujok. ti men sungai le ti men sabun ti ja ja tiga men muek ujok ke pun iu de ca na. iu ja muek ke sabun ja le muek kawai.

sebayang me ida apan ida nta awen ngan pekatuk ida tekak tiga apan sa’e le tebulong ngan du ngan cuk ida jagak adet de ka’ang du

um bagi ake teknolo-teknologi ja ake uban ja teknologi uban translate um Bahasa Melayu ke Bahasa Kenyah dan Bahasa Kenyah ke Bahasa Melayu meka uban nak ki kadu sek anak anak enta mejam um pisu Kenyah um enta la cen pisu Kenyah.

ilu kenak um kimet diak mung um na apan kimet e salau ayen ti tusa ale lemuto. nawai Tuhan dalem kimet ayan pe tei iut ale tawai nemuto mejui men nemuto nak kimet denak apan ti ke jok kun penusa ja ekem tanggung ji ne.

na ki um imigri- um imigres- imigrasi ja bu'au nai ka dalem negara me ja na cung um Indonesia un pa cung Myanmar <noise> da na dalam negara me ki

dalau ke nggin ja tiga nai ya mung sekula yak pakai teknologi de na’at ki du de mo menjam ja je lu obak makin te bio makin ja te tiga obak ke ja me ilu.

tiga ale pakai talipon nak ki odai oka nta un talipon ma’an ale beng ke ngena du dau pisiu na ti men edei sik du ke uma te tuki tuki ja pa sik ca kemajuan du kak uma te um nak ki un line kak kampung a’ak paling ca tiga

um komuniti kak lepo me ja na anak anak dumit du kulo. kadang tau minggu ida tai sekula minggu um lepa le sekula minggu e- pe tai sembahyang la’a tai ke dalem gereja ja sek anak anak dumit ke lepo me ke ja.

Oka langit si- silem sek uban ja kelo ke ujan ataupun uban um kelo ke mentem

<noise> um nta un hobi da' ca ya ja' main bup ja letuk le obak. obak lan pe ilu un ngadan ngan du. boka un tau du cuk ilu pekalai mading na <noise> jane ja ilu obak tapi nta pe un tau e pe

Un sik cak pengetega bobilu tei bo apan lan tei penok alek ca kampung , apan lan ti um , enta tei un tanak keto lata kak , ngelinek ja sik cap tiga , ngeleta ti buan apa, ti tak ca kak kampung yak tiga tuak , tei mita tanak yak tak kampung yak tiga, apan ekonomi pa tiga

nak ki AI um kado du guna cuma oka kak kampung kampung kak pedalaman nta sek du guna AI. okak kak bandar sek okak to- sek nolong ilu muek amin o- uban ida un ca mopet men de mepa amin

um nta pa ilu je ti awang aliu ya jak tetap sek le te nam pa ujan nam pa tagak nam pa ujan nta menjam ti pakaliu ja kuak je ca uman ujan ca uman kuak lok ce meka

Sebab dulu cuk bu’au ban pemerintah kelo kuyan dam Bakun me Orang Ulu kuak ja pekata me lepo me bu’au tiga pulo ca

ja dalau le sakit sakit di ja na ilu ke mutu ke Tuhan ilu nyat um kesembuhan cin Tuhan ilu nyat iu iu na ilu nyat kebangen kebangen ja tiga apan udip da pesau cin penyakit

um tau ja’at bio je tiga me ake ja na tau minggu. tau minggu malai tai pemung Tuhan ngan sukat um te cerita ngan keta’an sek sengganak le de magat atau pa tuyang le de magat na tujen ilu sukat tai um ngemaren ngan pempo ngadan Tuhan.

obak ke pekalai uyan udok ngan du kulu ban ki pa ilu menjam edei obak ke mebok mebok pekalai uyan udok men du me'e ngelebu da na sen

um okak dalem gayeng dagang me singget tau um biasanya ake akan bayan me- um guna kad kad debit la ataupun guna sin. Sin pecah un pa sin kertas.

layan sek me kak kampung te oka un kelunan de nta sukat ukok ban de mo’o sek ba’a du ke papit me ida du nak ba’a me ida du nak sin keriut meka sek du nak kujau meka na sek du meka pa sek du kak kampung te bekai nak tai oka le luwai babui na ketai le patu jane ja sek du kak kampung te. tiga pa sek ja.

tei paliu ne sek kak uma te dei ke lepo te uban awang ukok ban sek tau ji kulo atek ta’ang ale ale un tekak tau na ki edei. atek nta na ilu sukat tekak ngelusa buk ka le ti kawang

oka du mengundi dalem negara me ida biasanya oka sek me Kenyah Kenyah Badeng me tai ulek kak kampung me. lepa ja tai me um me mesti ikut ngadan kenggei kenggei ngadan me du daftar ka- ka- kata me um mengundi.

Beng ti tiga tawai te ilu ti tiga tawai bio bio bada me ida ja ja bada peniga me ida kulo ti tiga tawai pe ilu un iu ilu ke bada. Ti tiga tawai ja ne nekena ilu bada.

Anak anak mek ka kampung te pekalai kanjet pekalai main tamborine un pe da tai pekalai ti sape ti sape jatung utang pekalai um ti inuk ja si du ka kampung mek te. Ka kampung un kemajuan ame da ka bandar di nta tisen yu yu.

setiap bulan ake akan nambah kredit unek untuk bayan talipon untuk bayan bil talipon e uban ake guna kredit. ja ne na ake gu- ake beng bayan guna online bank

Nawai tekak lepa ame nta awen ta’en pekalai isiu de cen na’an cen na’an ja ja te ken Melayu ngan English ja la du ke ti tai na

Nta e tisen iu ngadan betuen da majan te sekula mo’o penisen nta na un kimet ke ke da la beng ngimet pasen udip ja ke nai na. Nta na ilu nawai nawai da kulo di ti pekalau dalau de sekula re nak ki ilu nta menjam ti da la. Na nawai

peresa ja ake tai alak dalau dumit de paling senang la ngan un la tosa tosa oban le anak dumit da tegulung

matapelajaran ja ake obak ti ja na matematik uban e minat ai kak matematik. ja yak ake ake ale ale pekalai e.